Bise ko nga rot ɗi, ɓe mbise nga rot mwa, mwa gem bap, kwan. Mpì ye kaɗang nga ròt ko ngà se ko ɓwer ɗo nyi, nga pò mar kɨ ɓwer ka, ɗang ɓwer kɨ yal ɓe shang ngan. Mpì mwa cɨk. Nga rot ɓe nga lɨ tè mwà cɨk ngan, ka ɓe mwa sur ngan. So ɓe ngan lēp-lep ɓɨ. Ka ɓe ngan shɨ kena, nga met kà nda ni. To mun bap, kwan ɗak, ɓe ka mu la, kobo gyi ɓe mu la shang dɨm. Kɨ kɨt cɨk, ɓe mu, mu mu la ko bwer, ɓe mu ju can. Pak ɓu can ko mù se a. Nga tè mwà cèt mun a. Ɗang lokaci ne <hesitation> pus ne nga pò ròt kɨ se kɨ kò ɗa kɨ yal ɓe kɨ jɨ ka. Se ko tàr ngò bap, kwan nyɨ mwa ɗo nè mwa ɗap ɓwer ɓe mwa wùs gàk. Mwa wùs, ka ɓe mwa cet gak. A se ɓa ni shang. Bà se gha can kà lē mbì pùk mwa gyɨ ɗang ka. Ɗang <noise> lòk-lòk nyi ɓe a iya kɨ la kɨ ɓwer, ko kà a la kò nan-n̄an ò ncɨn-cɨn mwa, mwalm-mwalm mwa, Ɓa ni mwa cen, ko mwa can, ko mwa fwàlp, ko mwa cɨk. Kɨ yal, ɓe mwa pò nang kɨnɨ tè ɓwer cɨk-cɨk. Ɓwer mwa cɨk aha. Mwa cɨk kò mun. Ko mwa gyi pùk ne ya pò ròt kɨni. Pùk ne ye gha pò ròt kɨni ɗo mwa cɨn ngha. Kwà sè shɨk, ɓa ni shang. Ɗang ò ce ò nà ròt ka se a, mwà suri, ɓe to a gyi mwiri, ka gyi bi mwa ɗang ka cɨnɨ. Ɗang kwang kɨ, ko shɨngkafa pet ɗɨm ɓe mɨ nyi, mwa tung mun shɨk. Ò na ni mwa cɨk ɗang pyan, kɨ yal ɓe kò ɗa mwa cèt ɗa mìn. Kɨ ya ɓe ko ɗa mìn. Ko ɗa mwa sit, ɓe mwa la ɗa mìn kɨ fup, ko mwa jɨ mwa cɨk, ɓe mwa fì. Ɓang ɓe ɗà ɗo kɨ yal, ɓe mwa tung ɗo, mwa pìt nɨng ncwèle ko kɨ cɨn ko mwà tung. Mwà tung, mwa tung ko muni, ɓa se ɗa ɗo munɨ. Because a cèt kwa se kò ncɨni, ɓe kɨ kɨ gha a ran, kɨ ɓēt. Karan cɨn ka. Ɗang kò cɨnɨ, a tè kà cet cɨn gak, kà ɓa kang ka lē bi mwa gyi e ɓa la ò ɗa a ji ɓa wu gàk. Ɓang ɓa vwang ɓa ɓa le bi mwa gyi Ka ɓa gwàk puk shɨke, kwa cɨn, kwà cɨn ɗa. To mun, mbìse nga pò ròt kɨni mwa, ba kò ngana ta ɗi. Kà ès shwe fana nyi, ko kàs ne gha ni mu màr nyi, ɓe mwa cèt. Mwa gwàk ès kàsɨ gak ɓe mwa tung mun nàn shɨk. Bi ye, kɨ cɨn ngan ɗo mwà gyɨ pùk. Pùk, pùk ncɨn gàk. Nga to o ce nɨ nyi shang dung ka. Mpì kyang funu lòklok nyɨ <hesitation> ɗang mu leng teni se mu yɨt shwe, kùm. Mu tu wer gàk ko mù yit shwe, kum cɨn mbàwo ɗɨ. Ka ɓe shwe mumàr nyɨ, mu pò se kɨnɨ gakɨ, ɓe mu met, mu mu mu cor ku leng kǝm lɨ te met kum gyi bɨ ce ka. Ɗang gha mu ɗa shwe ɗa ndɨr ɓu ndu met kùm ɗa shwe ɗa ndɨr kum met kum pyarng mwa kàsuwa kɨ mbawo. To a ma shwe ɗo nyɨ ɓe pak ɓe a kàt mbùhu bap. To bùhu bap gha me gam kɨnɨ ka pò se kɨni ɓe kɨ cɨn ka. A lok ɓa cen mudu sar ka met kɨnɨ, mbi gam-gam a gam mudu sàr, a ɗa pɨ pɨ mwa nkasuwa ko mwà la bɨ ce gha shɨk. A bà ja, cen kwat, kwa lɨ te mwa la ko mwa pɨ mbàwo gha shɨk, to, ɓang ɓa ni kɨ lok ɓe jɨ te ka. Kɨ lok ɓe ni pus ne kus mun kum lɨ te ta pas na ni mu po kop bi mwa ɓe mu fara gyi kɨ kèn kɨni mwa. Lepo. Ko mu gyi ken kɨni mwa, ko mù gyi ken mwa mu du kop. To kɨ ɗom put ɗɨ, kɨ ɗom ke, ko kɨ ɗom cɨn nyi, lokaci nè gha kɨ mbìse ka, ɓa pò ni kɨ nyòktu ɗo ɗa. Lokaci ɗa ɓa po leng kɨnɨ tè, dole, kwang na kàt ka ɓa se. A gyi zɨka. Ɗa man pan kɨ mbìse fa, ɓe bi gha pò ròt kɨni ɓa se. Ner kɨ shwe ɗa ɗo gha kàt mbàwo ɗa ɓang. Ner kɨ shwe ɗa ɗo, a kat, bi ghà màr kɨni ɗo gha kat, bi gha ɗa mwa, kɨ bi gha pò ròt kɨni mwa. To kaɗang bi gha po rot kɨni ka se, ɓe kɨ tong a, kwa met kwa ɗa gyi, kwa sit, kwa, yenda mwa jɨ mwa cɨn gha, kwa se ɗɨ. Ɗɨder ɓa gyi a, kwang ce a kwat. Tò, ɗang ko mɨna ɗɨ ɓe bi mwa cèt ɗang kɨ rit ɗɨ, ko ès shwa, ko kèn me, Ko me ɗo mwa cet mwa rit ɗɨ kɨ puk rit, ɓe nga iya se kɨnɨ gàk. Ba wey ngana tè mbìse fana ɗo nyi ka. Ka ni bi mwa cyak, ka madara mwa, ko mwà cɨn tii kɨ burodi nyi, ɓe kɨ yal, ɓe bì shàng mwa ɗo ɗa. Ɗang gha kɨ koɓo ka, ɓa kàt ɗa nɨne. Nga ran ɗen kɨnɨ teni burodi mwa shang kwa shwe tii. Nga shwe ko mbì shwe-shwè, àm wòng. Kɨ yal ɓu nang tè àm wòng. Ɓa kàt nɨne. Ɗang gha kɨ koɓo ɗa cɨnɨ. Kuma gha shwe kò ɗa, har ka. Mpì ye mun nwòk mini ɓe mu pò ni kɨ ɗa, ɓe bi mu pò ròt kɨni ɗo mu cɨn gàk. Bi mu ròt ko mù se. Gha kɨ mbì rō rot mwa mɓut gha nyet, ɗang yiar kɨ kàt kɨni ɗò kɨ yal ɓe pak ce ɓe pò gas ngha, ɓe kɨ lepo ngha.